Ju nun sugnu vigitarianu e mancu viganu e prifirisciu la dieta mediterranea ca mi pari chiù misurata e ùtili. Ma nta l’Italia sunnu tri miliuna tra vigitariani e vigani. Na dieta basata sulu supra ‘n cunsumu di nutrimentu di orìgini vigitali aiuta certamenti a stari in bona saluti. Ma lu pirìculu principali pi chiddi ca vannu appressu a na dieta vigana è chiddu di manciari picca proteìni. Nta la natura, nfatti, ci sunnu tantìssimi scelti diversi ca si ponnu fari pi sustituiri li proteìni di la carni e di lu pisci. Nta na dieta vigitariana o vigana, pi cunsumari li proteìni ndispinsàbili, s’havi a manciari assai lijuma, ca spissu hannu chiù proteìni di la carni.